Mbeli ovukhalo vunji, esie ndi murimi wa ingombe lakini noshianza ingombe mberi khuvola hu thingokho ingombe yenyanga noshianza khuiruka omanye mbu wenyanga khuruka oranjirire khukasia esyairia ochake khuraka lusi okhwipanga waitsia khukona niwakhamala huraka lusii ochake khukasia sitwoli omanye mbu ilariranga yena ni ilakonanga yena olafuriranga musala yena ephindu efyo phiosi niwakhamala khupanga lano nova ne ingombe yao ni wipanga. Mbu ingombe wenya irure <hesitation> sa things nomba wenyanga ochake khuthirisia saa thinga esie shiekholanga nde ingombe ni khuvukula ingombe ethirusie waikonanga ethisutie wairiranga nendera vyakhuria vyayo nendonyera vyeneyo nenjaka khungula sitwoli ndakhamala khungula shitwoli ndakhasukuna masingo wakakhoyeshere khuva laano emanya mbu ingombe ino ichakakhuria orie nano erema lusi echitonyera ndakhamala khutonya lusi nichieresia ingombe yahanza huria lusi nemanyire ilaria lusi kwa muda sina. Elanywa matsi iirye <hesitation> nemanya mbu shilondaho neshina lakini evo vyong'one shivierere hulwo ing'ombe tawe, ing'ombe iri ne mirimo nihandi iri novuhala, ovutinyu vuli hung'ombe novuno; ambu noli ne ing'ombe, wakikishie mbu ing'ombe yao eyo iri nende mundu uchirinda ambii,, ewe noli mundu we tsingendo wandiche mundu wihala ao hulwo ing'ombe, mundu oyo ave sa mahuwa kaye ni ke ing'ombe,, amanye hurisya, amanye hushera, amanye hung'ula stwoli, amanye mbu ing'ombe eyo iwonga irye, sonyala huruka ing'ombe norawo mbu huvera waruka ing'ombe tawe, nohushira muno nori nde mundu wo hurinda ing'ombe ohoyere humanya mbu ing'ombe yao ino ochisinganga huwiki mara henga, shichira solaruka sa ing'ombe yolasinga tawe, mpaka osinge omanye mbu vyahurya vye ihoyeshere hurya nivyairichanga, ohuvera nolaisinga ta, nilarya vyahurya vyo opangire ta olanyala ing'ombe ino ovulware vwinjira, naye nomanye orye mbu ing'ombe ino ilawla, handi wandiche mundu wamanya ohurinda ing'ombe, wamanya mbu niilwala ilawla, handi wesi ove nomanyire mbu ing'ombe ilwala ifwananga iri, tsi sign tsye ing'ombe hulwala ove handi nomanyire, huvera onyala huruka ing'ombe ilwala… Neweshomnyire ingombe eyo nendwele tawe, <hesitation> eha oparanga olweli vulai, hukenya norukaa ingombe omanye vulai vyayo kwanza <hesitation> omanye vutinyu vya ingombe. Mbu vutinyu vya ingombe n vuniena. Shindu shia kwanza nga mbere khuvola omanye mbu ingombe eyo ilinende waikona alai. wethire gharama yokhukasia waikona. Omanye okhumanya <noise> mbu ephisa fya ingombe khulia emwene withirire igharama yo khulinda mbu engombe yenyanga i've nirindungua omanye mbu ingombe eyo yenya hunywa matsi yenya husirihwa nende kandi na kandi nomala wamanya mbu ingombe ino yenya khusiriha yenya khuria yenya khukasivwa sina nde sina olava wakhafaula ni ingombe irimo nde faida kata ishiri khwa mavere iri ende vukhala vwa amberi ovukhala vwa amberi ni masingo ako khuvera masingo ako ngolangula ni imborera olakasia avundu wokhutsukha niketsa khukhonya muhuraka ephimera fyao onyala khuraka matumwa onyala khurakariani onyala khuraka tsinyanya amavere efindu phingi vimukhurula mumasingo ako kho norukire ingombe eyo ni faida yao <hesitation> ovukhala vwao vwa mberi ovyohunyola mungombe. Ovukhala vwa haviri. Niwaanza <hesitation> ohunywa mavere, mavere akosolasheranga sa niwirenga ta, witso husheranga mavere no hulondokhana ngo irindanga ovulayi vololanga mung'ombe omo, witsohupima mbu irushingya mavere shichero shina, neshichero esho nishowitsa khukavamwo mbu kano kalatong'anga vandu vange vanywa naye kano ndalakusingya naye nikahonya khurunga ifees, matatizo kandi vutinyu vundi vuvao kama ifees, eeeh musivitali onyala hwenya huva ende mahua ko msivitali, amahua ne mangi, mahitaji ne mangi akenya mapesa, lakini olwahuvera ing'ombe eyo wairinda vulayi oheranga ovulayi ilahweresa ovuhala ohole vindu vindi vyo mundu undi yahahorere ta, huvera nonyala huva nosheranga mavere, nosheranga mavere vulayi niwandika vandu vandi kavaandika kandi okusingya rejareja olanyola mbu ovutinyu vwo munzu vuno sivurumo ta, huvera ing'ombe eyo ihuhonyere imarire ovutinyo ovo, nowakikishie mbu ing'ombe eyo oyirindire ohulondohana nde malako kakhoyere huyirinda, nolola eshindu sitsa hung'ombe siolamanyire ta elanga daktari lwangu yetse arenge ing'ombe eyo alahuvorera ing'ombe ino yenya husirihwa naye nuulahwa omusala kwo husiriha ing'ombe. Shilaluala sa norureo nothaka mbu ingombe yange iluala nothia mwiluka okhukula musala kolomanyire <hesitation> nikwohusirikha vulwale ingombe shina sina we. Kenya daktari niwitha ahueresie apime ingombe akhuvorere mbu ingombe ino <hesitation> musala kwohoere hurakho nemulemu. Notsia oryo walanyola ingombe nonyokosie lakini nolola sa mbu iluala n wirukha huthia khukula musala aundi walakula musala okwala ikhonya ta niwahathieresia n muthuli onyala ifwire. Kho ingombe iriende vukhonyi vunji ngemberekhuvola amavere ako novukhala ingombe eyo sonyala khuva nde mzigo aluanyi nirialuanyi ao taa olavukula ingombe ndala nokusia orunjire ifisi ingombe ndala eyo olavukula nostia khukhwa mukasi hupira vevusi vaa mukhana orio muno orio khuvurira sa khu ngombe saa eyokho ingombe iri novukhala vunji nochirindire vulai nomanyire mbu vukhala vuno novureve iri novukhala vwosi niwira inyala olaria nokusia yeene ikhukhonya novukula yenenomba nora wavumukhana woo nikhwe tayari nitonyere aluanyi ni faida yho onywa mavere at kho ingombe iri nde ovukhonyi ovunji ovwa mundu yalacherasia khufindu phindi taa. <hesitation> ingombe mulusungo lundi ilingika hotcake, likhua likhunyola saiiiii norurasa thimbiro novola nzie khave omundu, niyema khungombe nakhu <hesitation> omuvorera ingombe thieino ano nakhwere mapesa ovutinyu vwo vyoparenge vuvha vuvere. Kho ingombe ili nende makhua malai niwakhava mbu wamanya ovhukhala vuli khungombe naye noli mu <hesitation> mwayi wa ingombe omulai, walainganyira tawe linda ingombe muthira yaukhane kholole faida yayo, ovhukhala mwaletha khulondekhana kothirindanga nothia mbu <hesitation> ngavandu vandi ovoire so ingombe othire khukenda, noreva mbu, ingombe ingwere amathi audi shingwerekho taa shomanyire vhukhala vulai hwingombe tawe esie vhukhala vulai khungombe nokhwilinda nengembere khuvola emikavo kili khungombeyo nikuilinda nengembore khuvola imikavo kilikhu ingombe ni hotcake sonyala khunyakhana noli nende ingombe aluanyi tawe. Kho noli ne ingombe olimwami khululwo, ingombe inyala ukhukhonya humakhua kosii akali <hesitation> ketsa imberi wo munthira ya ghafla. Kho ni vulai over nee ingo nomanye mbu ingombe eyo ili nende vhukhala sina nochache khuchilinda munthira yenyekhane. Nochikinda munthira yenyekhane walanyola ingombe eyo nikhwere ovhukhala hushiraho ngiwakhapare vandu vandi vaparanga mbu ingombe iliwosa mbu norukaa novorukire ingombe tawe. Ruka ingombe nende shifune. Eshifune shianze shie ingombe ino n khumba ovhukhala. shichira shomanyire shialetha muthuli tawe. Onyala khuvola yalembethanga amavere ikhavi imbii likhua likhurulira lienya amapesa vhwangu vhwangu. Mulwale yakhakwa noliningombe, walandira khungombe mbu amavere. Ingombe yalakhurusia mvutinyu ovo nokusia nomala <hesitation> mulukha okoo handi muthuli okula iindi norao kho ingombe ili nende vhukhala vulai handi ovunji nothirindire vulai, ni hua faida nikhua ovhukhala. Nikhendi onyala khumenya vilai nouma maparo kanyala khuchira onyole vulwale khuvera nosherangakho mama atekhakho khastrungi onywakho karulamo handi othia khukutsia karungirakho mwana ifisi kskulirakho mwana khakuvo. Kata ewe mwene aundi overe ovula shilaro, othia okusia mavere mwisho wemwesi wskhamuolaho shilaro wakhanyolakho lisharti kata wasio nakhulanga nothia vukeni shililulire mungombe sholi nefaida. Kho ingombe ili nende makhua mangi malai nolindire ingombe, nolinda ingombe vulai nolola vulai vwa ingombe, ne nochisukuna me handi opara mbu shili ne vukhonyi tawe. Me khandi nemalisia ingombe seyo yahumanya ewe mweneyo. Walapara mbu ili sa aluanyi ao nga ingombe tawe. Ingombe eyo ikhumanyire vhulai kata ni ithukhana yakoran bati mbaya ochaka khuchikhava niwetuyakho. Yene yalakhuvorerasa mbu omundu wanje ngwouno shichira ikhuyambua, ikhumanyire, ingombe ilisa handi ngomundu ngomenya nayo nilua ikhutambua zaidi niwithukhana wachirusiao waira avundu wundi, nyanga indi niwithukhana wavurao, <hesitation> khumundu uwayaa, nomba wechikha ingombe eyo mbu nzairakho mbulekha mbure inthira ino, kho ingombe ilisanga omundu. Ingombe isenzanga imanyire. Kho khumakhua kandi ingombe ikine vhukhala vulai nochirindire vulai nolola faida yayo, nochilinda vuvi nopara mbu ilinende asharaa linda ingombe yao vulai, niwakhala linda ingombe yo vilai walanyora nikhukhonyere munthira thiolananyire mbu ingombe eyo ikhuhonyanga tawe. Yalakhurusia mvutinyu, mbwolamanyire vutinyu ovoo vulio tawe endolanga avandu avanthi kata aumasika khwiran sa thingombe. Masika nikaliwo nonyola khuthia khushiro khuthia khukhava ingombe, ingombe eyo yakhamala vusiro tayari omalire <hesitation> woyere mapesia ulia avere novutinyu vwe ithire khumala, ewe ukhwere mapesa ukhwere ingombe ano withirire khusintha imarire vutinyu vwo <hesitation> wesi olivulai, kho ingombe nishindu shilai noshilinende vulai neshinyala ukhurusia mvutinyu ovyoparanga mbu Aundi vutinyu vuno ndakhathire ndakopa nomba ndakhakhorere endie nori ne ingombe sonyala khukopakopa mapesa sana tawe khuvera ingombe mavere nikariwo omanyire sa mbu erusianga vikombe vyange phirano phikombe phiange ekhumi khunyanga omanyire vyakashi niphiri phia mwisho wa mwezi ni phiri niwikhala niwipanga orio nonyola othia vulai murio muno.